जे गंडा रोहे, चेकाई तिंदरा सिंगळा वार ए, उप्यो करे। कि जे तिन हंच लागे। तींकु दुं जानवर न इनसां काजे। न बिच्मान कोशाचीरिं, तिंद्रा पलाखाईन, कुछंन, हिय हूंन त्पीझाईन, औते चे। काई तिंद्रा सिंग काजे खाजवे। ने ती काई तिंद्रा सिंग काजे जार के रोगडे ने ये सू करें चे। आपना सिंगडान उप्योग करें।